لو واحد اول مره يركب عجله وممكن نخليها أو حاجه فيها نركب سندات دي بتتركب في الكواتش من ورا وممكن بتساعد طفلك في الاول لو مش عارف يركبها أن هو ميوقاعش وكمان بتساعده علي اتزانه